मुइले इमेल चाइ झिक्कै चेक अद्दो पड्डे हुन्छ । केइकी मु अफिसमा काम अद्दो छु । अफिसमा सप्पै कम्पनीका मेलहरु आइराख्या हुना छन् । तेइ भएर मु सेकेन सेकेण्डमा पाँच मिनेट, दश मिनेट, यसरी अथवा सेकेण्ड सेकण्डमा कति बेला कति बेला त सेकेण्ड सेकेण्डमा पन मु अँ इमेल चेक अद्दो छु । अँ नत्र नभए त मुइले पाँच मिनेट, दश मिनेट पछि त अँ इमेल चेक अरि राख्तो पड्डो छ । केइ की अफिसका सामाग्रीहरु प्रेस रिलिजहरु लगायत अन्य केइ सामाग्री पठाउनु पण्यो भने अफिसका कम्पनीका अँ न्न न्यूजहरु लगायत सप्पै आइराख्या हुन्छन् । तेइ भएर मुइले चाइ इमेल चाइ चेक अरिराख्दो पड्डो छ । दिनमा भन्ने हो भने चाइ अब अनुमान अद्दे हो भने चाइ लगभग लगभग अँ चौबिस घण्टामा चाइ मु पन्ध्र घण्टा पन्ध्र घण्टा मुइले इमेल नै खोलिराख्तो पड्डे हुन्छ ।